उथली पूथली आलबारी ये ठीक करबा को सबसे बडीआ तरीको जो है। जो है की सबसे पेलि तो अपण उन आलबारी का सारा समान नीचे पटक ला। फेर् कपड़ा से झाड़ू से सफाई कर ला। फेर् उमे अखबार बछा दा। उमे थेली बचा दा। जो बड़ी चिजा है उने एकआडी रखा। जो छोटी है उने एकड़ी रखा। जो थोड़ी बताबा कानने है उने आगे रखा। तो अन् तरीका से आलमारी देखभा मे भी मजा की लागे गी। तो अन् तरीका से आलमारी जमा सका।